ईमानदारी से मोके याद आएल। की ईमानदार सबला पसंद आएल लेकिन कोनो बना नही चाहेल। ईमानदार से मोके भगत सिंह के भी याद आयेल। देश के दुर्गति भी ओमन के बिना होयेल जेमन ईमानदार नही होवे।